Preferisu indusé i pantaloncini perché a sun pi comud e i jeans a mi persunalment a m'piazu pa e cuindi preferisu büté i pantaloncini e 'na maiëtta nurmal